إيلا كان ما عندك ما يدار سيمانا كاملة، شنو غادي دير فهاد الوقت؟، قول لينا شنو غادي دير كل نهار.